<hesitation> Algeria pohi tuipuikam aram oanea. Tuipuikama koa omtele achungdeo lama omte. <hesitation> An boruak nei tehi ainak lauteeme pokaneet. <hesitation> An tasikhi disembaatanga feburi nivein. Tuipuikam lama omteetan an boruaki anuobdok lea lunga tuklovin. <hesitation> Amea roju achungdeo lama omteetan hian theemin avoddok bokaneet. Mei tling hian an boruaki anuobdok lea ruatepo andong zeu zeu tseinaneet. Dzu na trangeroi joan <hesitation> boruak asasawtela tela <hesitation> novemba tlingea lumin <hesitation> an kotsak lama <hesitation> koruatui atanasal hebok. <hesitation> Ane. <hesitation>